Launa bema gauta asi nakaram o bema na'helai kava helai kavam bema gauta lasi bema davara, lao na asi, bema, amai, heau iboudai bema, be'hadokodiam neganai launa na noho kavam rumai neganai, piksa mo na'itam, na- ina nega na, technology beh na, phone ai daka ta'karam da heuna internet ai, piksa na'itam evana, da, skuli haidia dan ma internet ai bu na, una gau ta'karam. o las neganai bas na'guim, na'laom boroko'ai naha loaloam, mosbi lalonai naha loaloam, o na'laom, gadara gabudia naha sekem. Dabalao bema mai gadaradia negan na'laom naha sapotim. Memero beh gadaram na laom naha sapotim. O las neganai da, gauta kara- bema gauta las kara neganai, dingi- dinigi bona daka na mia o vanagi dan ma mia beh, nega haidia na a'kalo daemum, daka motumotu. Motumotu'ai ah digudigu, o, ah moalemoalem, picnic o unu bamodia, akaram. Na da, amai, free horadiai. Bona ma daka, nega haidia na, Tauma emaim, euram baie dae, motumotu neganai <hesitation> maim <hesitation> noinoim neganai launa nogu- egu free time na hena kalo lao kalo mai gaukaradia na'kara. Egu f- feri gaukaradia na'karam. Nao na'udadiam na'kalodia daem, motumotu, bena motumotuam na'kalodia dihom. Sibodia dan euram bae kalo neganai, kalo na'henidiam. Vanagi inei sibomui- sibodia seh ma ekalom. Aina nega ta na a'kalo dae- a'kalo dae, a'kalo daeva lalnai lai odaoda lai <hesitation> sensi, laurabada <hesitation> toava toma, huapadai, motumotu bona tano padadiai ma, lahara etoa. Laurabada <hesitation> sensi lahara etoa neganai, davara <hesitation> daka. Bena na, nam- tau- tau seh na vanagi <hesitation> kaloava beh ia beh asiena- asiena diba nu, hurehure bona lai padadiai edebano- ede bamona, vanagi baine kaloa. Ona <hesitation> kara kerere, vani- vanagi, darimana eheabi isi bena, vava madi, davarai <hesitation> pau. Bena a'nahu lao aduava- ai dan ma vanagi tai a'gui bena ai muridiai akalo ama neganai, aitadia unu bamona da a'durudia. A'durudia toh na- hari- hari mero <hesitation> pau, gauna na asi nahu dibana beh, Karakara <hesitation> mase. Karakara <hesitation> buruburua toh- toma aida unukai beh apau bena ena- ia, maurina akara. Toh enama, asi adae dan, motumotu. Unuam a'hegiro bena akalo lou hanua. Ona ede, motukai <hesitation> gui bena edia, edeam ema bena idia mosbi lalonai <hesitation> noh- <hesitation> miam taudia beh. Idia na euram baiela motumotu neganai e'diho emaim vabukori amai hanua, bena unam, adae laidiam, motumotu. Motumotu ladana beh manubada. Ma nama sene ladadiai, semai sene- sene taunimanimbades- amai sene- ai senemai seh, unu- unu lada eheni. Okay ai, launa vabukori'ai nanohom toh amai s- sene hanuana ladana na senekori. Ana- ai vaevae beh aibe, ororo'ai, hari kaukana ororonai amai hanua aea daea toh, na unuam- unu- unukai beh, hanua ladana senekori. Toma <hesitation> diho laia hari hanua tainama <hesitation> vareai laia laloma kanai neganai ma unuam, ladana ma <hesitation> sensia, vabukori. Toh unu vabu- unu vabukori hanuana na senekori taunimanimadia seh <hesitation> noho laiam. So na vabukori na senekori taudia na vabukori biagudia. Toh nu, hanua na eha- eha marerea dainai da, lada dan ma <hesitation> sensia. Toh una dainai da, egu free time na, nega haida na aina <noise> ai senemai o tubumai ida a'helaim, iha- diana nega iboudai unu bona helai badadia na tano herevadia karam. Ai dan a'helai vareai ahak- ah helai vareaim, akamonaim bana eha maoromaim umui vaira- vaira maurina o vaira negadia na umui seh, ini tano bona ini hegunalai na umui seh bohegunalaidiam. Nu hereva badadia na nu bana free time na alaom iahu- ia- iahumai ida a'helaim, bena unu hereva badadia aka- ah kamonaidiam. Emai, diba bana amai aonega baia, baine ha, dobudobua.